عشان تسوي عسكريم في البيت لازم تييب نوع فاكهة مفضل عندك مثلا تسويه عصير يعني في البلندر وعقبه تحط عليها كريمة تخليها في الثلاجة شوي لين ما تكون متماكسة وتحط فيها ثلج وتخليها في الفريزر شوي